Ɗum kaa melon en ,e jeren en, kañum namasa e pom en fuu ana ñaamee. Ɗii nii ɓuri ɓadaade e hakkille an jooni e banngal sifa muuɗun kaa ɗo waawi hiiseede. <hesitation> Kanji duu, hoɗi e majji fuu anaa jogii, a waamana wiide wakkati.